<noise> lëꞌkga stseꞌd man x̱iꞌk nak lëꞌkga mak dela xwiy xkuꞌn c̲h̲ak xkomier bos gunukga c̲h̲uꞌnn mak dela ndux xkumier mak lëꞌ mak nduxaga. <noise>